Karazagna asa: mamboly, miasa bureau, magnano fonktionera, dokotera, mpanera, <laughs> électricien, informaticien, menuisier na mpandrafitry, magnano batilazy, dôkera, m-plombier, pasitera.